أفضل أن لا أكون مضطراً للأكل مرةً ثانية لأنني لست متعودة أبداً على موضوع أنني أأكل بعد الأكل <hesitation> هذا الموضوع بالنسبة لي صعب جداً ومؤلم لا أستطيع أن أأكل أي شيء وأنا أشعر بالشبع <hesitation> موضوع صعب جداً جداً بالنسبة لي.